जसा की अपन जाना की भारत है आजादी मली उन्नीस सौ सैंतालिस में उन टाइम पे भारत से अलग एक देश बनाये गयो। जानिए ख़ेवे पाकिस्तान अब पाकिस्तान दो जाग ने छो एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पास्कितान जो पूर्वी पाकिस्तान जो ऊनी ये भारत ने उन्नीस सौ इकहत्तर में जो पश्चिमी यानी कि मैन पाकिस्तान छो। उसे आजादी द्वाड़ी जद उन्नीस सौ इकहत्तर में पूर्वी पाकिस्तान है। आजादी द्वादी तो ऊनी ये बांग्लादेश के नाव से जानियों गयो अब जो वहा का मैंन नेता चा वो था। उनकी मदद से जो नयौ देश बनियों। ऊ बांग्लादेश कहलाए तो या ही वजह है की उन्नीस सौ इकहत्तर में एक नया देश को उदय होया जिनी ये बांग्लादेश के नाम से जानियों जावे।